Ireo sakafo tena tsotra sady tena ankafiziko dia ny fihinanana hena kisoa sy ravitoto ny fomba fikarakarana azy dia arotsaka anaty rano mangotraka ny hena kisoa ary endasina avy eo le izy, revo ritra avy eo kosa revo hita fa mihedy le hena kisoa de tapohana rano le izy de arotsaka amin'izay ny ravitoto de tsy adino ny sira sy siramamy ary koa ny tongolo gasy.